Oh madamo! Efa ela avao zaho niriorio tañatiñy botiky ty. Zaho raha mitadia tisirty mba atoñona añahy amy tisirty. Karazaña tisirty ataô tsy nahita antoñona añahy mitovy amy vatako fa be loatsy da miaraky kelikely àby. Sao dia mba mahita atoñona añahy añao raha azafady raha?